سپتمبر: سپتمبر د ښوونځي او کار نوي پیل ته اشاره کوي. هوا ورو ورو سړه کېږي او طبیعت بدلېږي. ما ته دا میاشت د نویو پلانونو او ذهني تمرکز یاد راولي. دا وخت د تنظیم، زده کړې او پرمختګ لپاره مناسب وي.